To e ɗum waɗa haala finatawaaji lesdi kennya kam, e ɓe mari konseptu ndu wi'ata jamii, ndembo heɓe ngaɗa emphasizing majum to kalimawol ngol ɓe mbiyam